Eey, Konngol aduna waɗataa ɗabbiraaɗe sooytaa so a semmbude, A foti njaaɓnirde waɗi, ɗi yamiraade ɗi, ɗi leeɓde, ɗi huutoraade e ɗi naatude maa ɗi famɗe dow, Ko nde njogita semmbugol maa, ko waɗi nde a fami waɗude caɗeele, nder laamu e njogorde, Ɗuum woodani ko waɗata e waɗal maa ko a soowoo majji e sooyte nde.